مادتي المفضلة كانت اللغة العربية. كنت احبها احبها لانها كنت كنت استمتع بقراءة القصائد والقصص واحب اكتشف المعاني الجميلة وراء الكلمات. كانت ايضا مادة غنية بالثقافة والتراث. كان عندي شغف في تعلم كيفية التعبير بشكل افضل سواء بالكتابة او الكلام. كمان كنت بحب القواعد النحوية والاملائية? لانها كانت تعطيني احساس بالترتيب والدقة في اللغة